Né ékpé ƒo woa, a dzi gbé, dzogbétsi. A ɖui mumu lo, alo a tsukui ɖo alɔƒome kéŋ, a fiɔ̃ ɖé Ŋɔtsi me. A na bé ŋɔtsi a ʋu nɔ̃. A gba trɔ gbɔ̃ viɖé. Né ta yé lé ɖu wo tsã, a dzé mé nɔ̃, TsaĎ a va yi kɔ̃dzi. Yé wa zã atshiké nɔ̃ lé kɔ̃dzi kpoa, yea kpɔ N'dzédzé. Né ele ku kpéa, ku sugbɔ kpoa, ƒodomɛ a xɔ abinɔ, akɔta a xɔ abi nɔ, ayi kɔ̃dzi. Nye ŋ'tɔ, éƒiɛ yea, kɔ̃dzi kpo mé yi xaĎ kpɔ ŋ'dzédzé. Né kpéa lé ƒowo séséɖé yé élé ku kpĩ séséɖéa, zãɖé a nu tsi, né éno tsi vidéa, ékpéa ɖiɖina, ékpéa ɖiɖina na ame. Ya no, a shi ɖe ta, ékpéa dzéna eme viɖé. Yé ma